फिलिपीन्स के संस्कृति के बारे में ए कहल जा सकेला कि फिलिपीन्स के अइसन संस्कृति बा कि एमे पूरब के संस्कृति और पश्चिम के संस्कृति के मिलन होला। फिलिपीन्स के संस्कृति <noise> स्वदेशी, एशियाई, स्पेनिश और और अमेरिकी प्रभावन के एक आकर्षक मिश्रण बा। फिलिपीन्स के मनई केथोलिक धर्म के पालन करेलें। फिलिपीन्स के विशेषता में सुंदर पहाड़, मनमोहक समुद्र तट आदि सम्मिलित बाटे। फिलिपीन्स <noise> के लोग बहुत मैत्रीपूर्ण होले और एह के संस्कृति और परम्परा के साथ-साथ स्वादिष्ट भोजन भी फिलिपीन्स के विशेषता में बा। <noise> ई जानकारी के आधार पे ए कहल जा सकेला कि फिलिपीन्स एक बहुत ही सुखी और समृद्ध देश बा।